ʻO ka mea e ʻoluʻolu ʻole ai ke ao a me ka pō, ʻo ia hoʻi ka ikiiki. ʻO kekahi mea hou aku, ʻo ia hoʻi ka pā ʻole mai o ka makani. <gasps> No leila inā ʻaʻole ikiiki <hesitation> a pā mai ka makani, penei ka mehana kēkelē ʻoluʻolu iaʻu. He maikaʻi a ʻoluʻolu he kanawalukūmālima kēkelē ma ke ao. He maikaʻi a ʻoluʻolu he kanahikukūmālima kēkelē ma ka pō.